<noise> la pahqanik nakaq'aram cha wehchin han la chikop taqee' maas nkik'axamaj verda chi paam loo wula la tz'e' la tz'e' porke por ejemplo la tz'e' naq'aram pa reh chik'ihla k'ohla yo creo que igual je' la winaq verda la winaq nrib'an comprender entonce la tz'e' dice que maas nrib'an caso entoces han pienso ke la tz'e' ja'ar are' la miis porke la miis ja'ar are' naq'aram reh nak'utum reh pues la miis ja'ar nrik'am ja'ar are' janaj sa chikop ke nrik'axamaj ya ya y ja'ara re' la loora avece verda porke la loora ke lal loora nala' hat ja'ar are' cuando naq'or'ee pa nriqa nqarwa cha entonces chipaam la oxib' taqee' chikop loo' wula la tz'e' la miis y la loora jan ni'an pensar ke are' re' porke wula maas pero yo cheoo ke la tz'e' la maas inteligente reh onteera